Ehe, la gne fizaka gne fomba fiasagn'ny hisatra ame bisikilety miaro gne tomobily zash; la agne bisikileta zash izy, da pisahinao ame tagnagnao asia gnana amign'aloha na amign'afara izy da amign'igny bisikileta igny, fa la ame <hesitation> tomobilo izy da sindriagne tombokinao igny raha igny, de zay no mampizano gne tomobilo.